<hesitation> iyo ore ore nakatenchi ko livi tallanchi na'manchi xi'inchi nama, xi'inchi te tallanchi, na kue'e lujua na ndó, xi jnu kú nakate va'aso ko koni ndu jnó a <hesitation> a xi'iso va'aso na'ma naá nakue'e lujua na ndó.